﻿Mukugarukamu ekibuuzo eki, ninyenda kugamba amaziina g'enaku agari mu sabiiti kutandikira ahakiro kyokubanza kuhisya aha kyamushanju. Ekiro kyokubanza nibakyeeta orwokubanza, hakurataho orwakabiri, hazaho orwaakashatu, waruga harwa kashatu hazaho orwaakana, harugaho orwakana hakurataho orwaakataano, orwakataano rwarugaho nihazaho orwaamukaaga, ekiro kyahamuheru nekiro kya mushaanju kandi eki abantu bingi bara baramanya kandi bakakozesa nka saabaato, ebyo nikwe birakuratana omu rurimi orukiga.